اطلع كل الغراض من الاشسمو- من الثلاجي، حتى الخضراوات الفواكه كلشي اطلع - بعدين اجيب كاسة اخلي بيها خل وماي وملح، وارجع اجيب اسفنجاي وانظف الغسالي- الغسالي اشنو، الثلاجي على كيفي من الداخل كلتا انظفا وهاهية